عاد قرار صعب إذا لزم لازم أختار أفضل أفضل فقدان سمعي، البصر مهم لأني أحب أشوف الدنيا وأتمتع بجمالها ومع تقدم التكنولوجيا يمكن أقدر أستخدم وسائل مساعدة للسمع مثل الأجهزة الطبية لكن فقدان البصر بيبأثر على حياتي بشكل أكبر.